<hesitation> alɛdidi mu ɔluɔkaɣa <hesitation> welaʒɔ nu suku la, ɔlwɔkaɣa ɛsɛyimu ayɛsɛ la, ɛɛ ɔdulaɣa ɔbaɣɛfɛ dumɛ. <hesitation> uwolowu akalɛdini ɛsɛyi kuu adu laɣafa nalɔ. Mɛ ɔluɛtɛ o keyiɛsɛ la, mɛ ilefo ɔduka nuu Ku baɣa kpa kɔbaɣɛfɛ. Sukube mua alɛnu kɔɣa ɛfe alɛ didi. Ɔtala kalu akaɣɛvʋ. Du <hesitation> ɣɛfɛ la <hesitation> abaʒɔ meeyivlitsɛ bua nenedukɛ. Mu ɛfɛla alɛ didi nuu <hesitation> efue nɛmɛ buala mɛdu laɣa ɛfɛ, ɛfɛla efue nɛfɛla manu numua ɛɣa suku sisi. Dɔŋk tu sukuela alɛ didi kʋ aluyiɛsɛani, ɔa buamun a, ɛsɛyi ɔnidu yɛla ɛbskutuɣɛfɛ. Mɛ alɛ didinu aluanita eetsuani taketyiɛsɛ la e ilaani kayɣdu nafa kaɣa ɛfɛ. Aɣɛfɛ kola ɛtsɛ ɛbabamu nanilɛ ɛfuɛ tɔbaʒa la, aduɛfu tinyɔ.